Cuandi l'ai da bezogn dë misüreme la freu, piu ën termometro, cui li digitai, ades a ie mach pi lon, chi li, culi cun ël mercurio a li vendu pa pi, t'lu büte, të zgnache ël pulsante, chiel a s'visca, t'lu büte sut a l'ascella e cuandi a sun-a, tl'u lase düe minüte e pöi t'lu gave e vëdde vaire che l'as dë freu